<hesitation> أول حاجة بيكون هو طبعاً نفضل إني أنا نبقى في خيمة على قمة جبل <hesitation> أكيد طبعاً بحيس نشوف كل حاجة حولي ونكون نشوف كل حاجة من أعلى نقطة فوق، ويكون جو هادي وجو حلو بعيد عن ضوضاء المدينة ويكون يمشي الجو يكون جو حلو.